Mbelu nasti nder himbe wakkati jemma wadi don nyibre sai himbe hultiri do dogga do siika be titi sare lamdo, lamdo fu ummi do dogga kanko be robe mako.